Ee mii tarityet neteche kot ne sakani nenyine kun kwarkwaren ketik, komito anyun nekorom neteche koo nyin ii eng' tekchini kit ne nyelnyel, ne ntalanye kei, ko komu komasikchini kolany amu tenden kit nakatekchi mmh.